hauʻoli wau e pane i kēia nīnau ʻoiai, ma nā kakahiaka <hesitation> kēia mau lā, ke hoʻāʻo nui nei wau e makaʻala i koʻu ʻai ʻana a, hoʻoikaika nei wau ma ka ʻaoʻao hoʻoikaika kino kekahi no laila ma nā kakahiaka ʻoia nā wā hoʻoikaika kino hele wāwae wale nō wau akā makaʻala wau i koʻu ʻai ma nā kakahiaka.